Ka̱ wul me <hesitation> gwe a mo ka̱ lamti gi wo, ko kuma go ka̱ yenti gi wo, gwe ta̱ ɓotl mani go tik ɗe gwe asa̱ mbet ɗe dila wu. <hesitation> domin <hesitation> a yisti, kuma go a yis kangwe ɗe pa wo ata̱ nak ɗuk shu gwas wu. Kun ɗe ta̱ ɗuk shu aɗe wu, to ka mbit aɗe so ka luk mbit te ɗu, ɗe ɗuk shu aɗe wu ka luk mbit so, ka luk mbit te ɗu. Hatta ze gwe ɗe ata̱ ma wu, sabona̱ ɓotlka̱n gwasi domin ta̱ na yenti go ma̱lgon a li te ata̱ tlot wu na̱ cil ka̱n ata̱ tla ze ata̱ lak ka̱ zesi ta̱ toli bi wugo ata̱ ɗaga gaa ata̱ yenki, sabona̱ yeke sa̱bona̱ zozoron ɓotlka̱n gwasi. To a mo ka̱ yenti gini. aka̱a̱ raˈayini yek laki yek wule ta̱ ɓotl man ko wani wul me. Sabona̱ ta̱ kan mbala̱n so, ata̱ kan ɗe ta̱ ma̱lgon ni nja malti so, nami wo ta̱ ɓa pi tapiya go na̱n ka̱n ta to ten asa̱n, ka̱ng gwas wo na̱k ge ka̱n na dlalti, dalili <hesitation> sabona̱ yekke, sabona̱ ko ma̱lgon a li tet dlenti go ata̱ na yenti gwasi. To Dila ɗe aka̱ yenti wu, dila asa̱ mbet ɗe dila. Saban ɓotlka̱n, Saban ɓotlka̱n, ko ta̱ jetit ka̱n ta̱ jeti, ko ta̱ jetit ka̱n. Ko ta̱ ka̱ gas ka̱n ka̱ na ma̱tlti, dila wo ka yenti, ka yen lal matl gwas daban. Domin <hesitation> a̱mba̱ na̱k ka̱n laki mbik ka̱n sogo, lokoci go ma̱ na ma̱tlti Te ten bidla̱lka gon ka, te ten bidla̱lka ka, te ka̱ zhin ka. Yek ma̱ la ɗukti shu dila ju, na̱k ma̱ nda ɗukti shu dila hal ma pa̱l multi ɗe lop <hesitation> ma̱ ketl dila gon so, ko ɗe na̱m ma̱ yenti so. Kun ɗe ka̱ nda ɗukti aɗe wu, ka yen bal buu gwasa̱n na̱k ge. Wato maˈana bal buu gwasa̱n go yek ɗe ta̱s pa̱lik ɓotlka̱n ga̱ ten cewa aɗe ka̱n asa̱ da̱mi asa̱ pi <hesitation> to ama lu gwe ka mani aka̱ mbi dila wu, ka̱ na ɗukti shu gwas wu to ti ma̱ wu ata̱ nima ɗukti shu na̱k ga̱ tek gu, kapa̱n ta̱k ketlti go ta̱ ɓal teɗu, ta̱ yil ka̱ yi te dlenti ka. Ni nja so, tani te malki ka dlenti ki wo ka̱ na wulti ɗe ka̱ na ɗukti gwas aɗe, aa ko da ta̱k yen lal ish gwasi aɗe, ninge ka̱n ka ya la lu ngukti gwasi, lu gwe ta̱ te ishi, ko lu gwe ta̱ te ɓas wu, ka yeni ningeninge ama ka mbit teɗu. Domin lokoci gwe ka̱ na ɗukti gwas wu, lokoci gwe ka̱ na ɗukti gwas ka̱ atl wu ta̱ na kumti ilgwe na yilti sut gaa gwas wu, ka̱ na ɗagat diga ko <hesitation> danza ka̱ na ɗukti wu ta na kumti ta na <hesitation> ka̱ ka̱n gwasi to ta ndel apti. Sabatam ɓotlka̱n a bik taɓek dlat ze ka̱ cin so ko na̱ gasi so, a̱ma̱m ta̱ ze ka̱ na̱ gasi so, a ba̱ta̱ tle ka̱ sukti so, ka̱ dlo cin ka̱ dlo cin

Ama na̱ na̱k gwisi mago yek ba̱ laki, yek laki yek ba̱ma ketlti so se na̱k ma̱ ɗuki yek ma̱ naki, kaca kaca sukti ɓal go yek ma̱ ɓal lubii ma̱ na pal lubii, ma̱na pa̱lti lubii yek ma̱ cek cek shusi ka ko tu ko, yek ma̱ cek ka̱ti wu ka, yek ma̱ cek ka̱ti wu ka, yek ma̱ cek ka̱ti wu ka, ko a tu ko ma̱ cek ka. Lu na tlot na̱ gasi, but na̱ gasi yek ma̱li ta̱n ɓo yeni, shin a tuko ka̱n ta̱ yil ko. Yek laki yek ta̱ niɗa̱ ye? Ko ta̱ yilla ko kuma go ta̱ni ka̱ shusi ka̱n mago yek ka̱n yek ba̱ma yisi so, yek ma̱ wule to hwe ta̱n ɓo pa̱l ika̱n gwasi be ta̱ wule ti wo <hesitation> guu ɓotlka̱n sa. Ati mago dama wu nuka̱n asa̱ pa̱lit ikirari gwasi ta̱ wule wei saban ɓotlka̱n, ma̱ wule to ase go se ma̱ kureti ta̱n tlati gwasi ta̱n ɓo yen ɓotlka̱n gwasi. Yek ma̱ lakti ka̱ shu yek ma̱ cek ka, na̱ shu gwe ma̱ yeni dani duk shu gwe ma̱ yeni dani go, yek ma̱ nuka̱n ma̱ cek ka. Ma̱ susut wugo, lu na̱ gasi wu ɗe ma̱- ma̱- ɓo sammako, ma̱ ɓo busge na̱ gasi ma̱ busge na̱ gasi wu ma̱li go. Yek ma̱ lak yeni wo, sa̱ ɗuk shu yi sa̱ ɗuk shu yi ta̱ yil ka. Yek ma̱ tla mamaki. A tu ko ka̱n ta̱ yil ko? Ka da mago ta̱ni ka̱ shusi gon yek ta̱ cek ka, ko kuma go ta̱ yil tet tu deɓa̱l ka̱n yek ta̱ cek ka̱ma gwa. Yek ma̱ pa̱l lissapi yek ba̱ma̱ yis kangwe ɗe pa wo So a lam dila sosai domin ta̱ ɓotli ina̱n. A ɓotlka̱n gwas ka̱ laki a ma wu a lamti, hal a mo ga̱ yenti gi wo <hesitation> a koya ilgon tet ka̱ ɓotlka̱n gwasi domin kangwe ata̱ pi wu. Da ace ko wokko a na pa̱t nugo a ɓa yeni go yawanci na wul wo, da a nda ten mbala̱n kangwe a wul pi paruwa su so. To, ama a lam ta̱ nal so kam ama a lam yanyi gwasi be wei kaksha wulme ka̱ so ama a lamti sabona̱, sabona ɓotlka̱n gwasi, sabona̱ yanayi gwe ata̱ pi wu. Ka̱ gas wo, aka̱ rasa ka̱ lu gwe ɗe pawo ma ata̱ mbi ilgwe ata̱ nguk wu. To, koma̱n ma̱tl koma̱n ma̱tlti gwa ka̱ gasi, na̱ wuya na̱ wuya ka̱ni na̱ kaɗi, ka̱ la ma̱tlti na̱ kaɗi a wei ta̱ ka̱ɗi gwa dop giɓi dila, domin ti wo wulme ka̱n gwe nak, tlalti gwas wo shige na̱n so. Ama ɓoltka̱n gwas so man ngetl gwasi. Ami dei aɓo taɓa kumti, hatta tlu gwas mago aɓo taɓa yenti so. Aɓo taɓa yenti ma̱lgwe wei ga̱n go, tik gu ta̱ gop wei kaɗi gwas gop dila, ko kuma go a'a ta̱ mboti na̱ wul mboti ko na̱ pa̱si na̱ bula, ko na̱ wul mboti wul mbutlti so. Aɓo taɓa yenti so ama dei seko ta yenti Ka̱ <hesitation> ta yenti dei ko ten apti na̱k ge go a taɓa yenti gwas i, ama ɓo taɓa yenti tlu gwas so pamma. Ama a yisti domin ɗe ma̱ ɗuk shu gwasa̱n bi so ɗaya so, bi so biyu so, ma̱ ɗuk shu gwasa̱n wonti, don nuka̱n a lamti sosai ata̱ ta̱mi ɗa ka̱ mbadl, kawei yanayi gwasi kangwe ata̱ pi tapiya wu, ta̱ɓa pi tapiya go ɗa̱k-ɗa̱k-ɗa̱k ta dla̱l ka, ɗa̱k ɗa̱k ɗa̱k dla̱l gwas ka̱ wo ta̱ na katti ka̱ng, ta̱s ɓo yen wokko yek laki aka̱ yeni wo na̱n ka̱n ata̱ pi tapiya ɗa̱k ɗa̱k ɗa̱k ti wo zam tapiya gwas ka̱wu wei sabona̱ bi ilgon mbit so, to don nuka̱n a lamti